<hesitation> burung kek mano nyo buat sarang tu sebenarnyo beda burung beda sarang bang, kito ambek contoh itu burung gereja bang, burung gereja tu kan dio bikin sarang nyo tu pasti di pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang kokoh, yang besak gitu, nah nyo tuh kalo burung gereja dio tu ngambek in sampah-sampah, rumput-rumput dari alam lair, terus dibawak samo dio, dibikin sarang samo dio, nah tapi ado jugo yang namonyo burung pelatuk contohnyo, kalau burung pelatuk itu dio bikin sarang nyo didalam pohon, pohon besak, jadi pohon tu samo dio tu di lobangin, dio di dibikin rumah yang nyaman untuk dio, nah dio tu tinggal didalam situ bang, jadi dio betelok disitu, beranak disitu, makan nyo jugo disitu gitu kan, jadi banyak macam beda burung, beda jenisnyo beda lagi caro dio bikin sarang, tapi kalau secara umum kebanyakan burung pasti <hesitation> dio bikin sarangnyo dengan ngambek bahan-bahannyo ranting kecil, rumput-rumputan di alam terus dibawak ke pohon besak di sususnlah samo dio entah kek mano bentuk an nyo, nah nanti tu ado yang sistim nyo numpu di pohon ado jugo yang begantung bang. jadi dio tu begantung kayak sarang tawon, jadi nyo kek begitu bang.